"Fridge" a yjwc no wc fie no, sj no mu yj fi na mepepa mu a, dza meyj nye dj, midzi kan yiyi no mu ndzjmba nyinara na mudum no si hcma cnan ara wie. Na sj muwie no djm a, medze edur a cyj huam gu nsu mu na midzi kan twutwuw mu dza odzi kan, mesan twutwuw mu dza ctc do ebien na muwie a, mohohor mu na mepepa ho.